په کار کې له فشار یا استرس سره مقابله یو مهم مهارت دی. دلته ځینې مؤثرې لارې دي چې خلک یې د فشار کمولو لپاره کاروي: د کارونو لپاره مهالوېش جوړ کړئ. مهم کارونه مخکې ترسره کړئ او کوچني کارونه وروسته پرېږدئ له بې ضرورته ځنډولو ځان وساتئ.